ما أقدم هواياتك؟ كيف بدأت ممارستها؟ أقدم هواية عندي هي اللعب على الكمبيوتر بدأت أمارسها من زمان، كنت ألعب ألعاب بسيطة مثل ماريو وتعرفت على أنماط مختلفة الكمبيوتر كان يخليني أستمتع وأستكشف أشياء جديدة في أوقات فراغي